. Éwà ànéké sémà nàmutōm àkònòjò, éwà ísídàyạ̀ k´ídàb àkònòjò sàdé íkpímākóm u`nàm ké mmó ékud, ànaà éwìné, mkpó sídúdúk ànà àmmó ewìné. ágwo ásásañá ntòm áfuró ké ékò àgwo àsàñàké sàñà àfuró àyàkhd àmmó éná béné ídém ējíré, éwà ànéké ànam utòm ntòmĩmì éwa ísí dáyá ke. Àfò kùmù ùdùk ùfók ùsùkúnà ùdàyà bót mkpó àsé furó kéyón̄, éwà ãnãkud mkpó furókédé àdékédà áwiné mkpó dé, éwā ānām ùtòm ákònõjò ákán ùgùémé, ùgùémé éwà ākémì ìsuk ìnà ádàyà bót àmàdé àkònòjò áfurí íní mmí éwà àkòkòb sénànàm kééé kìruñ àdé àmà, àkumí ínà ñtòmúní àkób éwà àfò ñté ànyé kééé àsíò wò ƙñtífén, àgwó mkpó sé àyékud ké ànyé fẽhẽ àkàde. Ewa ísídàyàké àkònòjò.